Nder baarooɗe e woodi mbaawayɗe gayla noone ɓanndu mum yaago noone feere. Eɗe ngaɗa noon ɗum kañje maa, gan ɗe naftindira e damseje maaji koolaral maaji.